Agnatina andro areky mety mahazo tsy eky in-dimampolo mahery agny eky zah mizaha téléphone-ninah e, <hesitation> tsy eky tegna mety in-dimampolo na <hesitation> mety zato in-jato laste ekiny misava téléphone fô izy malôha akeke isaka antsasa-dera farany ela tsy mentsy mikitika hely mizaha téléphone fogna zah izy koà mbôla tsy mandry edy.